والله أصل الكون هذا سؤال فلسفي كبير مافينا نحدد أصل الكون ما جد فكرت فيه أنه وش أصل الكون ومن أين بدأ الخلق هذي الشغلات أسئلة فلسفية ترهق الذهن وما راح تفيدني بشغلة لا بمجالي ولا بمجال دراستي ولا بمجال شغلي على العكس أتوقع أنها تحرق طاجتي عالفاظي.